Kopä'nista'p yanhmayajpa, tum tum e tumtumäpä' 'yanhmapya, je nye nye'käji'nhta'p 'yanhmayajpa jutzä jutzä wa ijtyaju, e nkenpatä nkenpatä ti'yäk mi'syu' mi'syu' 'yanmapya 'yune jutzä wa'ku wa'ku ijtu, jutzä wa'ku wa'ku nyi'mojku ti'yäk wyi'nokpak, jutzä wa'ku nyujku tzuk, jutzä wa'ku syu'kme'tzu tzuk y nyukä, je myama' myama' 'yanhmapya, y jejtzye jejtzye mi'syu une' e 'yanhmakye'ta jutzä jutzta'p wa'ku mye'tzu kyu'tku', jutzä wa'ku nyujku tzuk, je jejtzyetike ti'yäk este e kasyi', kasyi' 'yanhmayajke'ta 'yune, tzye'ta'pä tzye'ta'mpä kasyi'une' 'yanhmayajpa jutzä jutzä 'yanhma yanhmayajpasye ti'yäk este myama', tiko tiko ma'äk ma'äk ti'yäjkajyaje ma'äk mye'tzyaje kyu'tku', ma'äk ku'tyaje o ma'äk este pyäjkaj tyi'yä'k este nyä', ma'äk tyo'nhyaj nyä' o o o tiyä tiyä nä tzi' tzi'tä tzi'yajtäjupä e este ne wyejyajpa wyejyajpa je kasyi'une, jenä jenä' e nyopspäkpa je myama' je ti'yäk ka äksi ka tiyä nä pyäjkupä, jenä jenä este nyopspäk'keta je je 'yune' je y'une' je ku'tku y jejtzye jejtzye tzoktzoko 'Yanhmapya ka nä tyo'nhyaj nä', jenä jenä este manhke'ta je je je kasyi mama kyasyi'uneji'k, jenä e kyijyajke'ta tyi'yäk tyi'yäk je je je kyinä, je jenä tyo'nhyajpa nä, jiko nämpa äjtzi que e 'yanhmayajpa, tumäpä' tumäpä' mäjapä' 'yanhmapya je je tzye'pä tzye'pä kopän'une' o je je 'yune y jejtzye jejtzye 'yanhmayajpa jutzä jutzä wa'ku ijtyaju, jutzä wa'ku ku'tyaju, jutzä wa'ku myetzyaj kyu'tku.